באש תקוי טישֵרט בטוריקה סהלה ו צחיחה، וג'ד אלמִקוַאה, חְלִיהא תִסח'ן עלא דרג'ת חרארה מֻנאסבה ללכֻּטֻן אוא אלקמאש דיאל אִלטישֵרט, פרש אִלטישֵרט עלא סַטח מֻסתוי בחאל אִלטאוּלה ו חְלִיהא מְפרודה מזיאן בלא תג'אעיד, אִבְּדָא בקוי אִלטישֵרט מן נאחִית אלאכּמאם, ו בִּאלשוויה בִּאלשוויה ו בִּאלדְעט אִלח'פיף, ומן בעד אִקוי אלגִ'סם דיאל אִלטישֵרט מן אלאמאם ו מן בעדהא מן אִלח'לף, דיּמא חַרּכּ אלמִקוַאה בלוטף באש מא תתחָרקְש אלקמאש, ו אֻח'א תנְהִי, עַלּק אִלטישֵרט עלא עלאקה באש יִבקא מְפרוד ו מא יתג'עדש.